Tee enang prits, ninangko prits go te buu, buu kole epeng oh, buu, buu kamalioko nailalana tee buu kamaliotawena tee prits go kole epee. Napo tekapeta drink nauka tee- tee drink naba te salimbema ka kamali otawena drink. Napo tee o bia nauka, ni nauka kole epee oh, kokole lepo maka mit. Tee moka kakege te aite otona teke wan mant otona te tee, kole epe ka kuuno tee tewe prisewim bena, te enang aisblok te maket aliko. Tee aisblok kodiol te mixim bela ka tee, prits go kole epanang te teke ice- block lenupenang, maket lalape. Tee prits go tete, tewa menabas tei wan naba pekaba kole epe. Eng ninna prits na angauko ninnang ninna pagagoi te lepo ule pagagoi tee buu koleako, te buu kamaloko naiawana. Pagago ninna pagago lepo ninang tee wau naba te wau lepo te teba koleako.